Okweyokiaga dumbi obha olika mamoti olika nokoliki nohumuli nanga olelagia tolo poni kali sa gia eti okulika nokukolisa kojo ndiako ohumulisage.

Kitongole ndia kali sa gavumenti kabika ka kyalo akibhupesiaga bhakpa mulimo atodha abikisa kima ndia gavumenti katoki bikisai tai bikisa libho bhongosia kisomo bikisa sa bwomezi bia kola masipatala injo dumbi adhu bhakpa

Kabha ninili na lieli ndia kakibhudhakia bhakpa ka inji nkitodhaka niongelabei yenisumba ndietolo kakatale

Lyaga ndia nkpa ndia kuliaga apesia mani liaga njo aikia bhetu bemoti kaliaga njo ali muhogo mucele nkusa guna bhitakuli na liaga bha bhikilia kimui ndia kupaga mani

Ndwali sa kolona abikisi kizibu sa mani adhuwa bhaniki ndibha bhabhi nibhasemelelu tembabho ka bilasi ndietolo nivhakitulilia ka kilasi moti kandi ndibhetolo bhabhi ka yunivasite na ndibha bhabhi ka kisomo sa dipoloma nibha kisikiliana bwile nakiya ndibhetolo nibhakiamana bhakaliabho bhetolo nibhakibhuama bhakali abikisa kizibu sa mani

Gulupu sa luzuluzu akibhuluzilia bhaniki ndia agbbokiliani yabho ka kisomo nanga bhakibhupesia kima manuwai tabhi njemu mwenge na loki zidhi zidhi ndia akisobola luza bhaniki kebha kabhembe bhamgbeku

Ndia teketa ali eti kikianikaga ka mani dia kia kabili kikianikaga kakitara ndiekina kikibisaga ndiekina ka mika

Koko abhuyambi bhakpa jiba eti kabhasumbesa bhakitungaga sente sente basasula fizi ndia bhaniki sente ndia bhabhoi ka koko abhuyambabe jiba eti bha aliki ndabho mabhongaga sa lezidenso ka byalo ndiabho

Injo ali bhulwali sa sukali ndulu bhaki tungaga ka sukali

bizibu ndia makali na basika ndiaba kukolilyagaku kangongwabili sini andi benjo banya luzu luzu ndiba hibhilwani hamba bakali na basika

Kima ndio ogbei kolai injo kalibe gia eti nkpa akukutalibaniza kowaisi ali sigikilia eti kima ndio okukola ali ndiako kowako kalibe nkpa poni talabanizako ka kima ndio kolai injo kima akibhaga bhinjo

Endindi ka Yuganda bhakiegesa bhoni sa nguko kowa muzongo bhaniki na ka sukulu na inji ali subha bhaniki bhazongo bhakiepesia kitinisa pesia bhangbekuabho kitinisa bhali na bhabho na ngeso kikulu ali ngeso

Nintoliaga nkali nintoliaga bhaniki nintoliaga bhabhotu nintoliaga bhakpa mindiekina nikiya ka sipatala tungaku bujanjabi

Bhakpa kikitoka toliabho nti bhasome dumbi bhatunge namugado ka nsi nibhakiongela ka nsi kandi kikitoka toliabho nti nsi ali ndiasu kibhebe nabhesu

Hii nkizibaga makulu kidhakia ziba makulu nikolabe asainimenti homu waka na bhaniki ndibhamo kidhakia kola asainimenti ndia bhali nai kisaba kibhidhakia saba dumbi kianga

Bhikintakia nkap nali ka bbakisia mulemi ndie kikinkola bhesu kikidaka keyongela kinduwe menjo dumbi kimbale nkpa midia ali bhia bhotuaki aonge ndie naye

Bkapa ndibha kali na mikia kima poni ka ngongwa mbili kikibhuyamba na pabho mikia kima poni ndie kikumesio sa doisabhobe zibe eti nabho bhebheisibei tabhi bhkaikulu ndibha bhakali na mulingo sa kola kili na pabho mikia sabbinuni zibe eti nabho bhebheisibei

Ka kokola kikikozesaga kipanga hamui na nsuka

Ati endindisio kyalo poni akabhai ma tauni ma sentazi nanga bizinesi bhakpa bhaliki imamoti busubuzi ndiabho akitetiaga imamoti nanga kindia bhakpa bhamadio kima ana yai mabhika kalibe kima ndia akidhakia tolo bhali nolia nai kasita nosubuli nali kima ndia bhabhakabhi sini sini injo akidhuaga ndulu bhakpa bhanamunji bhatuka ka kyalo bhaya ka tauni habwa bizinesi kedha habwa bala nkula-kulana bhatu endi endisio

Bizibu ndia sa bhakoli sa sa bwomezi ka gavumenti ndia bhakienaga ka uganda ali zibe eti haa sa kozesa ka masipatala alibe ndetolo ndia kaliku ndietolo kaliku na mibazi alibe ndia akikesekelelwaga kandi ndietolo ali zibe eti bhakpa bhalwali bhamadhia

Ali sa mugaso dhua lika ombisa kima ndiasu nanga ndibhekina bhakakigbaga kulungi ndibhekina bhakiluza bhabike sikisia nala luzukani

Bhakitekelejaga eti njo nkya sikankali midyajwali mulefu ali Malaya kedha akibhala kwesumbesa ndia kebhali bhakihibhaga nti minjo ali na ngeso mazinana nanga ajwali mulefu nanga mpali asemelelu nanga male asemelelu ajwalibwe bhaluku bhokaka

Milimo ndia agbeibe sa kisomo na bisembo ndie kikibhokktianaga nai kindiasu kuni alibe sa kialika alibe kisomo sa kola mbahu alibe kisomo sa na kola ka tiko nau ali kisomo dhe

Kisomo ka ngongwa mbili abikisibei mbaganiza kima ndia yabhibei ingbe kandulu ndia alibe endindisio hati endindisio kisomo abisibei kala masanyalazi kabhi ka kyalo bhaitu endindi alikua sigikilia miki kisomo ndiaki masukulu bhahalikia ndia kali sa gavumenti ndia nkpa na bukpa habwa kisomo endindi ka kicweka kima poni ali bia-bia

Bhakie gesaga bhakpa eti bhabhe na bioloni bhabhe na katalalango bhakombage kompaundi ndiabho ka inji poni bhalikage nibhali bhayonjo andulu ndwaye ndwali ndwali ndia akilikaga nakibika kakibhuduabe gbabho bhakpa

Akiyagaku kola busubuzi akiyagaku tunga buheleliya mabhonga nga nali na na nalwali akiyagaku ziba aaa nti alikau kima mabhonga kuwo ka tauni

Ndie Niki kolaga tiko ndiamo lika na beni ali kobha na hogisahiku na na ki bhenisi ka nsege njo adulu dikikikolaga hogisai na sabuni

Ndabho lika nabeni ali nibhakikombaku bitambala kabha nali ka meza bhaogise na kantebe bhaogise kabha neki nakakabhala luzukai bhabhinde lepeya so ndabho ndiako alika nakoli eki nabhongi

Kisomo atalibana ka bwile sa kolona nanga bhaniki bhakabhikiyaga ka sukulu na bhasomese bhakabhikiyaga ka sukulu nanga nduali nduali nanga bhabhi kigiaga eti akitehega, kontakana nkpa bhukulika naye nawe akukugba kisomo sa kisomo nakitelema

Uma uma ndiki ka mami ndinkiliagimbe nkiddubhaga ninuwa cai andu niba to liaga kedha kinuwa cai andulu dumbi ndie nkiyaga ka mulimo ndiamo niya nikola andulu katukamiku nidola niliaga.

Ndie kikikola zibe eti bhakpa bhangbheku bhaibilili nguko ndiabho ali lika nikikibhuegesa bhaniki nikikiegesa nikibhuegesa na bhakpa ka ngongwa mbili na zibe eti kibhupesi bhujunanizibwa kindia bhakpa bhalio andulu bhakpa bhabhubiseku nguko

Bhaniki ndibhasu egesabho sa asili kibhupesiage nsimo na mulingo nesi koliliagaku pesiana nguko ngenyabho na bhangbheku

Ndia akikola kali na na na nanka poni ndia akikola ali gia eti ebho bhakumi bhakilika kabha bhakpa ndibhabho nabho ndibha bhakiba eti hakibhusobola ka mulimo ndiabho ndia bhakikola atali gia eti bhakitombililia gavumenti manya gia eti nau abhusagike bba ali bha ebho bhakumi bhakilika kola kima ndiabho ndibho

Bisaku bhakpa ndibhetolo nguko uwe nkumi otandike nawe nkumi webisku nguko andulu otodhe obhubiseku bhakpa ndibhetolo nguko ka ngongwa mbili kenjo nguko kandi andulu kima ndia abhongili kimui nawe bhakukubisaku kitinisa

Asemelelu anuwe masuwa mabhika aliye sombe bhie injo alike nakilia bilenge kedha bienda alike nakinuwa mata hamui na busela andulu atunge bhele salungisa miki mindiaki injo andulu ndia asemelelu kolai nkali mindia abgei lungisa

Bhakali njo nabho bhali na magezi bhakali njo bhakiganulaga kulungi kandi bhakali bhakikolaga kima ndia akilekaga kyalo akulakulana kandi bhakali njo bhakihanulqgq kolia bhaluku

Emi kabwomezi ndiamo nieyokia nini dhedhelu sini sini tolo ndienitungiliaku balewa sa tunga mulimo ndiamo sa busomesa kandi nieyokia dhe ninidhedhelu sini sini ka tolo ndie nidhakiliaku mulimo sa gavumenti dumbi nibha kinipa mbangana ndiamo andia anisobolesa alika ndabho sa bbuloka

Ninidhaki liya ndya tama bugo bugo nkilikaga ka dilo nibhisabhe televizon nizibha makulu dumbi nihanga

Ndia akidhuwaga nkpa atuka ka kyalo aya ka tauni, tauni ali kikalo ndia abombio kandi ali kikalo sa busubuzi bhakpa poni ndibhali ka tauni bhakiyagaku habwa subula na kola milimo ndiekina sa godhisa

Mugaso sa kisomo ali kagogwabili ndiasu ali zibheti bhakpa batugi mulimo ndia kebali bhakpa bhaghei kola kima nali sa zibiliahibhe iji ndiabho bha bhogosia nanga kisomo

Kalibe mulimo ndiekina ndie kikitoka gia eti kikikola ka ngonguwa mbili ndiasu ndiakali sa gba nsuka buli kilo yasu ka mabhili ya kola andulu injo mulimo ndie kikitoka.

bakali ka ngongwambili ndiasu ali balungi bakizibilyaga baniki bakali bakiyaga ka tiko guba lyaga bakali bakibhikisaga libo bakali bakitangililyaga bagenu bakali bakikolaga tekanija inji poni kulungi

Ka ngongwa mbili ndiamo sa kisomo ndia aliku ali mabhonga ali nti kiliku na pulaimale nikikibhaku na sekendule nikikibhaku na sukulu nduetolo ndia bhakpa sa pulauveti na sa gavumenti bhaniki bhakiyaga ka suku kalibe mindia akiesaga ka inji

Kizibu ndia kateketa ali dhudhu tinikai kedha ndia bhakiagaku nsia nsia tinikai kizibu ndia kebhali andi libho tumai sendisa inji lieli na sendisa bhakpa kizibu ndia kesalo andi ola ndimo mbula kabha nabhiki

Liaga akisigikiliaga buli nkpa nesi alio bhaitu emi ndiekisobola liai liaga tolo poni niese ninili kulungi ali konje gbebhe hamui na posho kacoli sa nkusa mududhe injo kiesa kulungi ninitekani akisigikiliaga buli nkpa nesi alio bhesu poni bhikienenagi

Kikiegesaga kima ndiki hibiyo.

Okusumba tala andulu bhalike kozesai bhia ka cajinga akupesiage laiti mabhonga hhh okejesagebe kima ndiekina ka ndabho bhia ka fuliji ndiako na ledio muziki osoboka kozesa sola

Ka buyonjo bhalalemi ndibha ka ngongwa mbili ndiasu kalibe ndia bhakikolaga bhaitu bhabhi kibha nibhakibhueka bhakpa bha soloza buyonjo injo poni bhabhutolia bhakpa kima ndia bhagbokiliani kolai ogisa na komba na kima poni ndia akisobola telemisabe inji mabhonga

Gavumenti akola kasu libho nakidoisa kasu ka byalo libho injo kikikozesaga ndulu zibe eti kinuwa na kozessi milimo ndietolo ka byalo

Bhakpa bhakutekelezaga zidhi sini bhakatangia mikia nsika naloli mpale kedha mulefu nanga bhakigiaga eti nsi aluzukania akikabha nkpa kalwala mpale nali nsika eee eise kulungi ni kandi alole ngoye ndia kamumimi sini

Nikili tangia nkpa nali ka bbakisianmulema asemelelu kimuhabhulage kintoloie eti bulema nkpa kakibhokianagq nai kandi sie minjo keyongela injo andi musango ka mulema mindiasu nkpa injo asemelelu isaki ka bulemi

Kwesenga sengya akienaga akiyambaga tunga bwomezi ka tolo sa bizibu nanga olubhaga nokahumuleslkesa mulima ndia bhakpa na nkpa mindia abhi kakabala tekeleza kima ndia kabhongi akihumulikanaga dumbi dhani butabanguko ka inji dhani ka bizibu dhani nkpa aoka nihumulikani nadakķi sigikilia bigambo ndio okezesio

Ndie nisumba simu ndiamo ndia sa teketa abhi ka muaka ndiaka nkumi bhali na mwenda ninidhaki sinia ndia kenkaga simu injo nibhikilikaga telilia bia bhakpa nibhi kibisagabe bulikolo minatisi nitelilia buli bkpa mindie nimbalio kionga dhakia saha poni

Ndie kikola ali gba nsuka ndiasu tegekilia sizoni ndiasu nesi akibha dumbi kiguba guba kima ndia bwile sa mbula ki kikolaga kima ndiasu nali bwile sa mbula injo akibhaga ndulu kikola bhinjo

Mugaso ndiali ka kola imamoti ka ngongwabili bhukubikisaga kwetegeleza bhubikisa magezi buhanulabe nkima ndia lujukaniyo butodha bhupesiana mani sa jiba nti kima ndiabikiba nakikolebuwa nkpa moti bhukoli bhamabhika bhudhakiya kansi akibaga nakimanyisa nti bhukundaniya sini sini